Be la culasiun mi anche cuand a travaiava che magari dëvìa ande vìa ën po ën po prima la matin ai sempre fala a la stesa manera: prima piava ël café cun dui biscutin, ades ënvece ël café lu pìu pi nen, pìu ël te ël te cun due fette biscottate però cercu dë fe pi veloce pusibil, ma ades l'ai temp, sun ën pensiun